screwdriver don mari jongo be yi'e haa hoore screwdriver mei woodi yi'e yi'e mei boh naangi be nootir mei so a waati screwdriver mei a hoori sai a dingha mordhugo baawo-baawo a don ittu notir mei harde burta boh a habban sai a dinghan murdugo yeso-yeso har a habago habata mei